बिल्ल्यां आपस मा कई तरीका से बात करदी छिन जन कि म्याऊ कौरी ते गुरे ते वे अपरी पूँछ कान अर शरीरे मुद्रा से भी अपरी भावना ते बातोंदा छिन जन की उठी हुई पूँछ अर हलकी म्याऊ दोस्ताना संकेत वोंदु।